<hesitation> Ny fomba hanasako any lapoaly igny alongany ah, <hesitation> lomako ragno akao longany izy elaela, de rehefa hitako hoe maharitraritra izy tao, <noise> de alaiko amin'izegna paille de fer mbagna savony de kosehiko amin'igny, de rehefa hita hoe mbola sy madion'igny izy, de avelo akeo ndraika ko longany, hilondogna de avy akeo ndray raisiko de mbola brosibrosiko amigna paille de fer mbagna savony koa mandrapa-mampa-mandrapaha hadio ananjy.